إيه طبعا تحضير الشاي ترى سهل <hesitation> أول شي <hesitation> جيب كاسة وحط فيها موية، بعد أحط الموية يعني على نار وأخليها لين تغلي، بعدين <hesitation> لما تغلي الموية بس ك- صب فوق كيس شاهي أو ملعجة شاي يعني إذا تستخدم شاي لوز <hesitation> بس، بعدها إذا تحب يعني تجدر تضيف سكر، حليب حسب ذوجك، حركه زين وبس إستمتع بكوب شاهي لذيذ.